Ia, posibla tsara bekiny zen̈y anao izy iô mangàla fanapahan-kevitry araiky eken'ny olo maro bôkà eo mariny ankitiny koà i ràha io. Fôtony zen̈y misy ràha zen̈y tsy hiandian-kevitra fa ràha hita fa ràha marin̈y marin̈y. Avy iô amin'izay ràha kôa fa mampandroso avy iô amin'izay samby mahazo ràha tsara amin'ny hevitrinao in̈y olo jiàby, ekena bôkà hevitrinao, pare.